Toetra tsy manam-paharoa ananan'ny kangoroa ah <hesitation> kangoroa izany isan'ny biby tena tia zanaka izany hoe fitiavan-janaka no toetra voalohany ananan'ny kangoroa, ny toetra faharoa ananany ah ny faharanitan-tsaina satria ny kangoroa dia isan'ireo biby tena maranin-tsaina satria hainy tsara ny mibaiko an'iny tongony iny ah ahafahany mandositra rehefa misy fahavalo mitady anenjika an'azy.